Ofok ffo omo sim oma bhang offon kha ose kwa ayagbin nwa ode e. Ogbe wani ayok bani amah zima forr sabeh akpe macha akara. Beh azima ogbe wani sa mowop tara ayodikop pamann moh maa. saa mowobha tara atte kwo akon, otte kwo okon sa ossi mann, oyughi mann momah. Mowop tara papa kwaman ogbak mann idik saa ogbe nwoma momah. Mando kwa mann mozim vaa. Pamann kho ogbom. Beh ma yughi mann mando. ade erongha kwam sa obenbeh oh, my mummy. achotok o kho e. Tinim hanamm kho ntimeh, oka- nwa kwam tinim hanam kho ntimeh. Agbe kwu sa ohuna ma, osim ima bhang ogbe wani nkhe okoneh emong kwam ozuwa ebin ozuwa ebim. ozubha ebim ma se ma etem edameh. saaa nka ochatok nwona mando nsog ha ariri moma nkhe hogbang gbang etem emeh dameh. Ana wop khigam tara ayok mina por beh gbahi idik saa idam etem. Kha onwet ghom khe ogbe wani kwisa awob ha meh oyok okpebhi bii ah, kwu motoni eden cha moh igbak azim okoko haa. saa mogbak moh maa. moyuk ayok so ofon meh mando kwa akpen por achinororo e. iffa ma monosiyan o? Ochatok mada akpen aharr mah mono siyan achi otok o? Abi ah, mosi njom onang ibinokpabi e ibinokpabi oham onang mina ocha tok ffa mochi e. sinaughi akpen pam, ehorr kiminsi tara onong ettah kiminshi. Moruk akpen paa pgbe ororo e. Ohuri beh aben be aruk akpen pah madinden ma ho avaa ruke. Mando kwa ode e. Gham khinkpon gha meh e. <laughs>